Ansila sagale daabaatin dada horiatiin daabai, dada horian maana isun dukub hindufuuni yedeni, isun dukub hinkabu kaa horia sun fedai, iskuun presure fa kaba yedeni isun choleamu, ansila kaam horia sun tumiedai iskuun ka duukaasun hinfedu woat sila hoori kabd kaam horia sun tumietai mambo pesa gudio duukaat baaseni unum lakisen sila,